راح أختار ضعف العمر، راح تستغربون من إختياري، لكنه هو الإختيار الأنسب لي، راح أستفيد من هذا العمر الإضافي أو الزائد في أني أكتسب تجارب جديدة، وكمان إنه يكون عندي فرصة لتحجيج أحلامي، و إني أكسب الأموال اللي بتساعدني أني أسافر، أتعلم، وأفتح مشروع، وكمان راح أعيش حياتي مع أحبائي وأحفادي في المستجبل.